Pues kap mëjk da yë dun oy nëjuëwëb në ko'o najtyë dun të muk ka tëy mëdyak, tykyëxpë tyam jedun xi'ij pam, kubamëp tyam jedun ko'op jotyë myët'sëy tich da dun ko'o tën kë nëmay, o tich da dun ko'o tënkë awanë, pues je'e jedun jodotyë kopjotyë ná, ná, nya nëj nya ponam o tyam jedun oy ka pox ka mawanyë je'e jedun nya xi'ij pam, kubamam mas oy në ko'o nëkë tëy mëdyakëp pues manytë jedun jodotyë kopjotyë pyësëmanyë.